मैं अपरा बच्चा ते सबसे पहली हेलमेट पेरोलु अर वेगा बाद पेंथर बे धीरे-धीरे वेते बैलेंस बडोद सीखोलू अर वेते सपोर्ट दयोलू अर वेगा बाद जब मेरा बच्चो आत्मविश्वास बढ़ जोलु तब मैं वेते पेंथर बे हल्काहल्का छोंड चालू कर दयोलू जैसे उ अप्रु बैलेंस बड़े सकू।